Pisau to pamake manges kumi tan pisau to kangan meta tobi muanei to mamake mamake kumangase pis pisau to kanya newabinene mamak <hesitation> pisau kumase pisau so mo purkumi pisau kumi te' <hesitation> mera towi nahure te tan tomata to one tekumbi na kumbi te ma'ne kanya kauya mangase a kangan roa konoan de kap kayuman konoane kite musti mobersi ta ondei ku mangase pisau cukur